Aduane a yɛdi wɔ nsunsuansoɔ paa wɔ yɛapɔmudene so. Bi yɛ papa. <noise> Bi nso yɛ bɔne. Firi sɛ wodi aduane a ɔyɛ anwa ne afei nso aduane a mu oduru paa anadwo a ɔtim ma wo nya yadeɛ bebree. Wobɛhu sɛ wo wedeɛ mu koraa no wo ho ntɔ wo. Nso sɛ wodi aduane a ɛɛ ɔyɛ Ahabanmono ne atosodeɛ a wobɛhu sɛ wo aduane ɔma wo ahoɔdene sononko paa. Firi sɛ, ɔno koraa ne nka Nyame kaa sɛ yɛnni. Nti aduane a wodi yɛ aduaba. Afei nso atosodeɛ. Ne sɛ wonnidi anadwo bebree nso a, sɛ aduane no mu ɔɔduru koraa a ɔnnya wo so nsunsuansoɔ bɔne. Firi sɛ, aduane yɛ nnipadua no deɛ. Nti sɛ wodi aduane a, ne ɔnyɛ anwa anwa bebree a ɔnhwa wo. Na mmom sɛ wodi no anadwo a ɔbɛtim aha wo.